Ny orsa an-tendron-tany zany a rehefa le amin'ny andro mafana iny izy a, de mitady hanina izy de mihinan-kanina, manao voky be izy de manao matavy be, de rehefa tonga amin'izay ny andro mangatsiaka de mijanona ao an-tranony foana izy a, tsy mivoaboaka mihitsy, raha tsy rehefa tonga indray ny andro mafana, iny le hanina nohaniny iny zany de efa mahampy anazy mahavita amin'le andro mangatsiaka.